<hesitation> أكيد التيشيرت إللي على الطاولة مستوية خليك ديما تحط المكوة على حرارة مناسبة وعلى البخار، ديما نحب نشغل البخار وأبدي من أماكن يعني الكبيرة الواسعة، زي الظهر، والصدر نطرحها هي الأولى، بعدها ونمشي الأطراف يجيني سهلة في النهاية، <hesitation> ما تعطليش بي ونحأول ما نخليش <hesitation> الجهة إللي كويتها إنها تعكرش باش ما تخربش مني.